पूलां नावपाक वटणा किवां दोर्यां स्वीम कोरतना थोड़ी वस्तु लागतां। जशे कि डोल्यार घालतां ती वोकलां जितून उदकां भितून पवपाक शकता। आनी भोंवे जितून मणिस उदकार वोर रावपाक मदत करतात आनी अपली कोपडे जे तुका पेवपाक मदत कर्तोलेम।